കുദുരേ ബക്ക കഥേന നലുതു കേല വ്ജത്ഥേസ ഉന്ദു। കുദുരേ ന മോനേ ഉദ്ദവ്പുന് ബില ഉദ്ദവ്പുന് കഥേന। മോനേ ഏല്ലിഅവ്പുന് ബേരി ഛത്തവ്പുന് കുദുരേ പോദ്ഗേ। അനഗ പരന് പോപുന് കഥേ പോദ്ഗേ അനഗ ഗത്തി। കത്ത തുന്ഥുന്ദു കുദുരേ ന കേബി ഏല്ലിഅവ്പുന്। കഥേന കേബി മല്ലവ്പുന് കുദുരേ ന കുരുകുലു। ഉരുന്തിദാദുപുന് കഥേന കുരുകുലു സത്തവ്പുന് ഏല്ലിആദു। കുദുരേ ജിവോദു മല്ലവ്പുന് കഥേ ജിവോദു ഏല്ലിഅവ്പുന്।